ब्लैक मुण्जे कालो रंग योह रंग आटाच्या जगान खूप ट्रेंडी कळर जल्लो आसा आनी तोह कोणांकय सूट जाता। कोण काली अस्तात ती गोरी दिसतात। साडी सुधा या कळर ची बरी दिसता। मजेकाड़े थार सगळे जीन्स याद कळर चे आसात। मजेकाड़े जॅकेट सुधा कालो आसा किद्याक नजरेंकय बर आनी मेण मुण्जे खेचेर पाडता कसल्याय दुसर्या कळर चेर योह कळर सूट जाता पण बाकीचे कळर येचेर सूट जाइनां।